Laklak a, laklak a nawei ni tompat a mimian iwa. nawei naga siku-siku mana nakumu ni fukat mana nagi langsung natoda nawali naga siku-siku sa, naga siku-siku sa nakumu nagi woun nawali na nawei naga siku-siku sa woun lalu nabungkus nawei jadi ni <hesitation> a tompat mimian a. Tompat mimian laklak iwa, laklak iwa nawei ni sasaut nai ni musuh-musuh si model a langar, toki-toki. Si kalau da saka sampe wa laklak ni luma i loka i, laklak bisa ka si. Laklak a iwa i bo ruma lomin nai nawei <hesitation> tompat mimian mana isi mudan, i bo lomin i nawei nai a toki-toki Balemo langar mana isi a, si da rapat bua nini <hesitation> ain mana isi tei. Le ni e keuntungan a sa ile kalau a laklak i bu nawei a ni tompat mimian bo nini ain mana i nini <hesitation> toki-toki a, langar mana isi namasuk bo nini ain jatei.